Oltin rang haqida o’ylasam meni bir film esimga tushadi. Oltin moyna degan. Bunda o’sha moynani qo’lga kiritish uchun <hesitation> qandaydir <hesitation> qurollar <hesitation> urushlar olib borishadi, bir biri bilan janglar qilishadi va ohirida buni <hesitation> haqiqatdan loyiq inson qo’lga kiritadi.